Pos, mira, ai quinzi añus te huera dichu que la umanidá avía entendíu que tolas vidas valin lo mesmu i que es mestel de salvá-las porcima de tó i que'l valol supremu es el dela vida umana peru izil ogañu que las vidas umanas son emportantis... pos me da que ya mos estamus echandu cuenta de qu'es mentira i de que namás tien emportancia las perras i el poel i el barajeu'l mundu.